اكتر سؤالين ممكن اسألهم للشخص عشان اعرفه اكتر أو اتعرف عليه اكتر <hesitation> اسأله هو اي اكتر حاجات أن هو بيحب يعملها <hesitation> يحب يعمل اي يحب يشوف نفسه فين في شغله ومستقبله اعرف دا كده ممكن من خلاله اعرف اتعرف على شخص اكتر واعرف طريقته وتفكيره وأسلوبه